<noise> na ja'a ndaso taka jnu'u lo ja'aso, te kuu kala'aso jnu vete, xi iyo lavaso te jnu'u vete nda ne'eso ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́nso ña ne'eso jnu'u ndaa.